Fotony an-ten̈a koa fa kajo bôka miasa in̈y, karà in̈y koa fa alin̈y andra, a rano mafana in̈y zen̈y man̈adoso a- akajoan̈an-ten̈a. Na marandrain̈y, kà andeha an̈ao marandrain̈y be in̈y, mahazo rano mafan̈a in̈y heni-ten̈a, <hesitation> mba mazoto an-ten̈a mandeha miasa na mandeha miboaka.